متئلئشيء مجرد اول مرة ممكن تقرأ عن كتب عدم الخوف من ركوب الطائرات وتعرف انت اساسن لي خايف منها اظن انه ده هساعدك زائد انت ممكن تسمع من الكابتن بتاع الطيارة تعرف